Kiau lanu niña nmau najiujuñ nmau ljiee njeu es nik nmau kueje kiau lnu kueje kun u ru ma lue u laue kueje pus aveces du luat lji lue como nda asi nep lamjuil ya biu lanjuet aveses kias danas kueje asi manzanas u datua este bikiuang todo deru dojoi mje kuen lebat run duk kuenta duk ru njedat nimiedat o ru tabat nambat que mje deru doc ya ntsenat du dujuy ya nu ma aubat pus primero gua xñiu kueje jus bi kpiey lmeñ y lmieñ bi kpiai tsen y ya lme este ya le lkjuat nda caja de pan y ndu dojo primero gua xñiu deru auebat cada meu o tsu rpiayet doc ya kueje nip lmedat. U <hesitation> t cada asi cada da tas jup tsu o ndey ru auebat paedat ksaadat kuent ru nduc ya mu lmedat dujuy auebat do bi auebat da lames nte lames ru ndujuy aubat ru piay y luego pan ru auibat ntonces kuandu ru ya pe nda kamiay ya kumu stampay ya ru staleje ya ma staui ru gueno entonces ma staleje primero kuent u lauat kun ru guikiung auang auits kara bikiue nda xiljia auang antes de que nkjiy y luego ya este ya ljeunt ru gampiu guaxñiu nkjuande ljeunt gampiu kun ru ma nkii ya kun ma nkjiiy kue staljeunt gampiu para ke ru nkjiy y tunces ya si kuajadat nduk mas gapadat ru ndujuy y kui ru nep y pudat meje lo ke kute kuajau kuajadat y ya kua stampay bijiy ya ru laleje y tu ya mastaui ru ljiee ru ljiee ndu kjuande nda lae kun pagas y con. Nda lasant ru gandes ru ljiu latujuly meje ru lamemp y laep ximpiemp mjau y ya lae kara gandes lamañki lankalp kañkie pagas y ru ljiu daua y bijiy ya lamant kuanma kun ru xchjue de ru nda lae lanjesru ljie digo primero lamajañ lae y ya lanjes ya mjau gata ya kun ru gakjiy y stali ru ljiee kun coca o aveces con cafe de ru ndujuy li kue aveces li kun kateng basa li y ya ma kabau kue stakjui y ya y antes de ke nkjiy ya pus meje meje kunta de ru meje te y ya meje kjua ru kiung gantung meje ru ndu meje de ru tep kuenta y luego kara basa vas de vele de ru ndujuy meje ru tebat ndudat es cada este. Nau lami meu tsu de ru lju para ke kuent katsjau pa nmajau unde kuent u pik njua pa nu najañ kampiujunp lamajau kuent de ru nduk takuent este de ru nep lii ru ya meje lii kuent ru ljiee y ru stateje y ya naañp ya ru gasasat ru gasasat ndu ya pemp bibiu ya asasat ya meje kjuajauts ru kieng ru ljiee todo lo ke nep lii y ya ma sasat ya mjau dateu ya ma tsanajayat ya kueje ru meje nkjuaudat ru liedat ru nduk biu madat ru gasasat ndu nkjuaudat y ya ganjaudat ya dateu ya ma tsanajayat ya kueje kjuajauts ru nep kuiy ya ma stanjajay biu npje y biu meje najayit meje y bu le uk lanajay biu npje u paky pje laly y pus veces ya ganjau nip banes pus meje. Este tut kueje kantau pus layiaky lajiay y bu te y ya kueje chiñi meje nijiy te ru nduk ya nip mje kuejep ya nip lame dipia ru mieudat pus lame nda nebat algo banduadat ndu njiuk kaibat ndu taljeung kueje ndu bandua ne gapadat nduk tjayat baledat gua bandua ne ganjudat y meje de ru kueje bebu date kiua bale nep date daii pake ru kueje siga kuanma lae nunca nau mang ke nami ru mensk gama ru date y kuanariua guanang y nip mjang ke nami ke lami kueje ru nep mesku kueje ñkiuyet te njuande ru ke siga ke nunca ma lami. Bueno kia lanu kuando bno mas antes lnu kuando nau atu nau nip lme tamin osea pa ntan nep kueje lkie para nkijiap nyis bu uk atu bu no ma lnu ke ama bi kiant abeje mje nep para nkiue bi kneu lue mu lo ke es nda pus nda metro y ya este ya kuent biu ljul bu nau limie y pues xk nip lii con nep kueje nkiap nyius kuent material nep ljiamp deru kuenta pues riat ljul kampu pus teeda gua jui tet ljet ru kit ijian gadu ru mje kuent lep kuent ama peje ru kit ijiang pus jui mu kuent busk ama mje kuent ru lep mje nep kit bajeu y pus be lue kuent kueje nau lme tamin pus kueje ndu mje te y luego kuando kueje nau limie ama mbin liedat y nkiuyit pus du me nkiendat nbiudat mjieng. Mje nbiudat du njiaung pa ke du lkajadat njiu mu nau limie y kueje ajuadat ljau kpint abudat ru liedat du mjau ganjadat y pus ru nkjiuyit du mu kueje ntsjejeñ abudat y pus bu tsaadbat bu akujadaat ok ma nju bu neu mtu y ya asta kgua gnu asta otro dia mjau dateu mientras gakip bi nyis dode ma luep y ya bi mas dateu kueje abeje a ma tse asta bi kiant ya este pus kueje abejent mje ru nep kueje lme ja pias rimjiet sangujes o mje kuent mje ru nep lme rip ljulp bi caja y kueje mje leep ru rip pus o ya ma nmeje mje ru guejent u lep y kueje ok atu kueje nip tanun si es ntjui o ikiuan mje ma gambin njedat rpiayit. Kueje pus mje dojoy mje ke nkijiens nme ntschi kiant y be ma kueje ma gtjai u mu mje ke ma gtaai y biu ya kuje si me nyis bue ya kueje ya bibiu mu kueje ma gkijiul ya y kueje ru liedat nkuiynat njue ok kueje ya ntsen buscat ya nma u nimie y kueje ru ru doc lajañyit lkijinat porque njue kueje y nda nip ljuu jui laljump y kueje y ya kueje nduk meje kuanma kjuajauts bu uk matu ma gatjay biu kakiaunt kiau lanu karap nami nda kueje teuk de kiau o mas mesku kueje ma narua te ma ma nes neng bijiy mas ma kuajuts ru nduk kueje nkjuande chini nteu ya njiujuñ biu nep njeu chi re bandua re kueje muu nduk mbiaju tep nmaju ru nduk ljunat. U siempre ma bibiu kueje kuajuts ru ljunat y kueje ma sas nme skatis.